मेरे लिए जो आदर्श जन्म दिन होलू सू तब होलू जब मैं किसी ग़रीब की मदद करलू या पूजा पाठ करलू घर मा बैठिते किसी ग़रीब ते खाना खिलो लू या किसी की मदद करलू पेड़ पौधे लगोलू समाज का बारा मा सोचलू अपने घोर वालो ते खुश रखलू काखी खाना पर ले जोलू